O sëi se ti ô repeti træ vòtte o me fa vegnî in cheu o numero de Satana, o numero do diao, sëi sëi sëi. E a l'é l'unica associaçion ch'a me vëgne in cheu in sciô momento, oua. <hesitation> Però penso ch'a l'agge ascì, anche de atre di atri scignificati, à livello de folklore eccetera.